<...>Tsy azo lazà hoe ñy demôkrasia ñy tena soa fitaratsy soa aminy ñy fitondrà, aminy ñy fanjakana, satria la hatao ñy demôkrasia hialy ñ ñy vahoake ñ'antone hampialy ñy vahoake:samby ta hanao aniñazy, samby hanao ñy zony, ta haneho ñy lalàña anañany, ñy fahefany, ka hifamono ñ'olo zany, amin'izay fotoa zay laha misy ñy demôkrasy.